Ea nana ema moni gaga na kauna, ekanai aua ko’ore, gabagaba nai aua ko’ore gava na kapea ama bodine, e e’e vanua da kauda ama vano da ei, goaeu doka da, ai vau na uname da bouda dai, e’u nobo’o da kapea da uname da da boudai vaboena da eda mai hotel babagana ka aonanai ka vigogo, a’aenanai keke na baga iaia nana ka vaga vana, vigana abuege na ka, pore raka a’adina, pore na a’a butu da maini ava da evo dada a’a aonaninai, vanua da ege vaboe nida eda mai, boroma da vaiaru da a’aku geba da eda aga pura pura kauda bouniunai a’anana, eu mai nano, a’ana inunu da gava dads a’adada irau gaga ganu, bakede da, bakede da vagava vakore dia noku, vuina inu, abu veau vu vea’au a’anana e’u, agava’u ra ero vemai. Ena mia da as dadai a’anana ia mia kapea roa’va emai mia da emai ebo da baganai isara’au, boroma da, gebada ekananai voisanida va’au, emu merekina eka’ananai ianaimaida eka ananai eda agapura, a’adada nao geba da kaka e rua. ru no, ianimai da ekananai eda gana a’adada merekiada taip a’anana, raisi da vuani vuani a’anana vupoua vanai, ko vegana vabugana kaiuanan, a’anana a’vevabuga a’anana ai isa gana, nao da kau’dada gegana roa’a a’anana isa gana eka’ananai bugi, naka bo’o bou’bo nana ka isa. vavaia, a’adada a’anana kauda bouda dai vanua nai vava ono da umai kagana isai anana e’u rari nai, ava nonoa da roa’va kau da eda gana eda mai eda bugi, vaiku veo, gai gai eda vai aka a’anana va’abida vagana a’a Policada eda mia da abuda dai vakoredia eda gogo daebabai, eda mia, da eda ra’asi, eda avinada ao nai noku eda mia gegana vegana gava da boudada eda veo naku, at list mi ki da rua e koi eda gana noku vura’asi ema aounai ava abi a gave, rema veo a’anana ai vunia boio a’a aonai, ko i’inana a’anana urame da naku gada eda mai eka’ana nai a’a bebi da eda guru da abuda dai eda guru, eda veau eda nobo. o, a’nana gava da boudadai, gava da boudadai a’anana imaga da ao dada, oraora da eda gana, da eda mai, a’ada da boudadai a’anana isa vaono da abukapea nai eda mia, gana gerea ana vekapea, isa gana gorea kape isa gana, isa mai. Gaigai a’a nana gaga’a anai eda mai a’anana, a’adada boudada pidinai isa pidi nida. A’anana kau aku va’abi da. A’anana ai naida sibomai vina asi, kau babaga da asida bicos a’anana ai eu viusa da maka maka da, ai va’abia ai kauda boudadai kaiaro dadai vainu inu, vaka ku ani, a’ua’na, ada uda, bou dada kaiaroda dai vaku kani, va inu inu, a’ada da da eda na, da eda bisi, a’adada, geisaku anana, ai a’abia, ai nana ai erua, ai e’u agena ai erua, eu agona agona aonanai a’ada bouda a’dada, vugana no varu’au, ra’auna kapea isa ra’au, vega vega na, ai eabia va a’anamna, ai vegana isai ragea nai isa mia.